De ium ka ima ma paling pintar de kanggia ni konen to'i to'i kingo pala ngenge dekan de pili poda lu'u dekan ta dei fiko fiko raum wati loa konem ka ao ao susani pili na <laughs> ngengem ka nggia ede biasa kain re biasa kain pwara rau kuni ma misa kaina au maru maru doho dekam de wati wati iu iu mo maru maru tiba tiba maram maram e au sih ma lu'u dei fiko ke ausi ma lu'u dei fiko ke pala si kanggia ni ira ee ede pa lai lalon pili poda ngenge deka kanggia au walipu <hesitation> wara rauma ngenge dekam wati deka sii sana sanawa sa neo adem yesa saneo ti saneo adem re misa kaina nggori nggori ndeu doho raum re au nggori ndeum re kan wara rau kanggia kanggia ke ma ma ntu'u ntu'u aka handu handu doho re pas nggori ndeumre langsung weham handu langsung ngenge lao sib kanggia de ede menam ede menam kanggia mena ke mpaling au ncau kombik di hanu na iup ka imam pili <laughs> raus sia pili trus loa rau si si menurut ka ima sia rau re karna kan to'i to'i pala ngau ndede lo